Iyoo, wentele ma bâhúrna diliin wi ma megesi, mbo inyeemti fnduulu fwéde. Wii bjéeŋ ma gaaji ma, bjéeŋ be bgí gsibi blúŧat bo, ngi bini binyaa bo tengesen, flúŧat bégi bina fmbii ma fsamba ma fee fi binyaayi, fee fi binruŋ fee fi bindagí, dagí, feefi nñaa bâan bina blúŧat ma. Han biruŋ fi mo, binan bilot, iyoo finan fnguunj fembe fmbii g'i ginhódin fi ma, fee fi bimmegesi biyaa bo tengesen ma. Ndu we yaanta haji ma, diliin fana gaaji ma wii, bsu bo, we fana gaaj, ngi wii, wi dú halla bintuug bembe hatide, <hesitation> bsoosa bo, halla bintuugfi a fjaa ma hatide? Binan bjaaga bo, wina diliin wii njaaga, diliin wii njaaga, be fana binɓas we ge dúf njan rúuti, binñaa bâan diliin,